tuttugu og þrír karlar og sjö konur hafa látist á árinu vegna ofneyslu lyfja sá yngsti átján ára en sá elsti sextíu og fimm ára hjá flestum fundust þrjú eða fleiri efni í líkamanum stjórnarformaður Icelandair segir að breytingum á sölu og markaðsmálum félagsins hafi ekki verið fylgt nógu vel eftir þær séu þó vel hugsaðar og eigi eftir að skila sér mistök hafi verið gerð við breytingar á leiðakerfinu stríðandi fylkingar í Jemen hafa líklega allar framið stríðsglæpi

samkvæmt nýrri skýrslu Sameinuðu þjóðanna mannfall meðal almennra borgara er mjög mikið og fátt bendir til þess að reynt sé að draga úr því skýstrókarnir sem gengu yfir

á föstudaginn gætu hafa verið af stærð tvö þetta er álit veðurfræðinga sem mátu umfang og stærð

í fyrsta sinn í Íslandssögunni í dag Guðbrandsbiblía handskrifaður texti Passíusálma Hallgríms

og þjóðsagnasafn Jóns Árnasonar eru meðal þeirra gersema sem varðveittar eru í

kvöld sjötíu og sjö prósent þeirra sem

hafa látist á árinu vegna ofneyslu lyfja eru karlmenn sá yngsti átján ára gamall andlát eru til skoðunar hjá landlæknisembættinu frá áramótum samkvæmt nýjustu tölum frá landlækni eru þrjátíu andlát til skoðunar sem grunur leikur á að megi rekja þá sérstaklega vegna lyfja þar af eru tuttugu og þrír karlar og sjö konur og er þetta óvenjuhátt hlutfall karla almennt er það þó þannig að fleiri karlar látast vegna

það samrýmist tölum frá Bandaríkjunum þar hefur geisað

sem dró sjötíu og tvö þúsund Bandaríkjamenn til dauða í fyrra þar voru karlar tæplega sjötíu prósent þeirra sem létu lífið á Íslandi er það einkennandi hjá þeim sem látast vegna lyfjaeitrunar að í flestum tilfellum finnast fleiri en eitt efni í þeim látnu ópíóíðar hafa greinst í átján tilfellum af þessum þrjátíu á þessu ári hjá flestum fundust þrjú eða fleiri efni í líkamanum í þeim andlátum sem

lyfjateymi embættisins hefur haft til skoðunar er gróflega hægt að skipta fólkinu

í tvo hópa eftir aldri það er annars vegar tuttugu til fjörutíu ára sem

tekið ópíóíða eða örvandi lyf í bland við ólögleg efni róandi lyf eða lögreglan á höfuðborgarsvæðinu er einnig með tæplega þrjátíu mál til rannsóknar vegna

sá yngsti er átján ára og elsti sextíu og fimm ára að sögn lögreglu er áberandi mikið af lyfjum í umferð sem eru ekki í almennri sölu hér á landi samkvæmt landlæknisembættinu fengu þrettán af þeim sem hafa látist litlu eða engu ávísað af sterkum verkjalyfjum á þessu ári stjórnarformaður Icelandair segir að aðgerðir í sölu og markaðsmálum hafi verið vel úthugsaðar og góðar en ekki verið fylgt nógu vel eftir hann er sannfærður um

að þær eigi eftir að skila sér mistök hafi verið gerð í breytingum á leiðakerfinu hann segir að ekki hafi verið þrýst á forstjórann að segja upp viðbrögð markaðarins

ekki á sér standa eftir að Icelandair og Björgólfur Jóhannsson forstjóri félagsins sendu Kauphöllinni tilkynningar í gær um að tekjur af fargjöldum verði fimm til átta prósentum lægri en reiknað var með á árinu sem þýðir lægri tekjur upp á fimm komma fjögur til átta komma sex milljarða króna þegar markaðir voru opnaðir í morgun féll gengið um nærri fjórðung miðað við

í gær

var sjö eftir viðskipti upp á fjögur hundruð sjötíu og fjórar milljónir króna það er meira en sautján prósent lækkun frá gærdeginum lægst fór gengið

í sex komma sex sé litið lengra aftur í tímann hefur gengið ekki farið undir sjö síðan seint sumarið tvö þúsund og tólf Björgólfur tilkynnti uppsögn sína í gær hann segir í yfirlýsingu að ákvarðanir um breytingar á sölu og markaðskerfi félagsins og innleiðing þeirra hafi ekki gengið nægilega vel auk þess hafi breytingar á leiðakerfi valdið misvægi í

sem slíkar eru eru vel úthugsaðar í þeim skilningi og góðar en það sem kannski vantaði var að fylgja eftir útfærslunni sem hafði verið hugsuð varðandi þetta þannig að þegar var farið út í það að breyta sölu og markaðskerfinu það er að segja loka söluskrifstofum og annað þá vantaði kannski örlítið meiri eftirfylgni og að sjá með hvaða hætti menn ætluðu að bregðast við að sinna markaðnum eins og

hafði verið gert áður þó það væri gert með öðrum hætti meðal breytinga sem gerðar voru á leiðakerfinu var að fella burt næturflug til Evrópu og

þar ákveðin mistök í uppsetningunni á leiðakerfinu í framhaldinu nú er ég að fara á fund þar sem

að kynna nýja útfærslu á leiðakerfinu eins og það verður tvö þúsund og nítján og þar erum við að ná

um þetta og komast

teknar á hans vakt og því axli hann ábyrgð úlfar segir að ekki hafi verið þrýst á Björgólf ég er nú ekki undir neinum þrýstingi en auðvitað berum við öll ábyrgð og það verða allir hver hver hver hver fyrir sig að velta fyrir sér sinni stöðu og við í stjórninni gerum það líka eins og allir aðrir þetta er í annað sinn á

verri afkomuspá til Kauphallarinnar sem verður þess svo valdandi að gengi bréfa í félaginu hríðfellur síðast gerðist það í júlí

í sjálfu sér ekkert óeðlilegt að markaðurinn bregðist við en á sama hátt þá trúum við því að þegar að við náum að koma þessu frá okkur eins og við viljum að þá sjáum við viðsnúning þar

því í júlí tvisvar sent frá sér tilkynningu um verri afkomu og í bæði skiptin hefur

hríðfallið hvað segir þetta okkur um stöðu félagsins

um að Icelandair sé í hættu held ég sé ekki að valda þessu

verið að líta til er að það er augljóst að það verður tap á rekstri rekstri félagsins í ár og menn

upphafi árs var gert ráð fyrir afkomu

flestir æðstu stjórnendur hafa hætt og nú bætist eitt af því sem fjárfestar líta til

svona slappt eða eru utanaðkomandi aðstæður

á óvart ef samkeppnisyfirvöld væru mótfallin því en það

um Icelandair í Kastljósi í kvöld ekki svo Sigríður jú mikið rétt Björgólfur Jóhannsson er gestur í Kastljósi kvöldsins og ætlar að ræða stöðuna á

flugmarkaði og þá ákvörðun sína að hætta sem forstjóri Icelandair við heyrum líka í Kristjáni Sigurjónssyni ritstjóra

lítið gert til að draga úr mannfalli meðal almennra borgara í stríðinu í Jemen samkvæmt nýrri skýrslu Sameinuðu þjóðanna þar kemur fram að stríðandi fylkingar hafi líklega allar framið stríðsglæpi Jemen er illa leikið eftir margra ára blóðug átök og margítrekaðar

svelta eða eru á barmi hungursneyðar innviðir í molum og kólerufaraldur yfirvofandi um tíu þúsund hafa látið lífið í átökum þriggja fylkinga sem hófust tvö þúsund og fimmtán eftir að náðu völdum í vesturhluta landsins og komu forsetanum frá nágrannaríkin á Arabíuskaga undir skárust í leikinn en langmest mannfall hefur orðið í loftárásum hernaðarbandalagsins sem stutt er af Bandaríkjamönnum Bretum og Frökkum sérfræðingum Sameinuðu þjóðanna var falið í

fyrrahaust að rannsaka átökin síðustu fimm ár og þeir segja að fátt bendi til þess að reynt sé að draga úr manntjóni meðal almennra borgara ríkin sem styðja hernaðarbandalagið telja Írana styðja Húta og því mikilvægt að tryggja að

fylkingin nái ekki auknum völdum í

sádar og bandamenn þeirra hafa varpað sprengjum á íbúðahverfi heilbrigðisstofnanir og ýmsar samkomur almennra borgara og í mörgum tilvikum engir hernaðarlega mikilvægir staðir nærri

almennra borgara og í mörgum tilvikum engir hernaðarlega mikilvægir staðir nærri

í Álftaveri á föstudag segir ótrúlegt að sjá hversu miklir kraftar hafi verið á ferðinni í óveðrinu hugsanlegt er að

hafi verið af stærð tvö það er allt með kyrrum kjörum hér í Álftaveri i dag en

úr frá skemmdum þetta er í fyrsta skipti sem veðurfræðingar meta stærð hér á landi

eftir á athuganir jæja Elín Björk

þetta var ekki einhver

gengur þetta yfir og eyðileggur helling og ber svo brakið

allt dottið í dúnalogn myndir myndir frá óeirðunum í borginni Chemnitz í austurhluta Þýskalands hafa vakið óhug í landinu lögregla leitar að minnst tíu mótmælendum sem sáust heilsa með

sem er lögbrot í Þýskalandi svona orðaleiki mátti heyra á götum Chemnitz í gær og á sunnudaginn vísun í nafn þýska nasistaflokksins þar sem liðsmenn öfgasamtaka komu saman í borginni eftir að maður á fertugsaldri var stunginn til bana í tveir eru í haldi grunaðir um árásina annar frá Sýrlandi og hinn frá Írak á sunnudaginn sáust liðsmenn

elta uppi fólk sem þeir töldu vera útlendinga og í gær kom til átaka þegar þúsundir söfnuðust saman í miðborg

um tuttugu manns særðust og lögregla leitar nú að tíu manns sem sáust í gær heilsa með

atburðirnir hafa vakið óhug í landinu

atburðir hafa vakið gríðarlega athygli í Þýskalandi og víðar og umræðu um uppgang og stuðning við öfgasamtök sem eru á móti innflytjendum og flóttafólki sá stuðningur er ekki

til fylkisins lögreglan hefur verið harðlega gagnrýnd fyrir að hafa ekki brugðist nægilega vel við óeirðunum í

þar voru síðdegis mættir um fimmtíu liðsmenn öfgasamtaka og um hundrað og fimmtíu andstæðingar þeirra mikill eldur kviknaði í miðborg Belfast á Norður Írlandi í dag tilkynnt var um eldinn í hádeginu en rúmlega eitt hundrað slökkviliðsmenn hafa reynt að ráða niðurlögum hans síðan fatarisinn Primark rak verslun í húsinu en það er meira en tvö hundruð ára gamalt eldsvoðinn er líklega sá mesti í Belfast í rúma tvo áratugi

kviknaði á fimmtu hæð hússins en það varð fljótlega

og óttast er að það hrynji ekki er talið að neinn hafi slasast en vel gekk að rýma húsið eftir að tilkynnt var um eldinn nýsköpun er leið til að bregðast við erfiðleikum í sauðfjárrækt segir ráðunautur hjá Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins landbúnaðarins

sauðfjárbóndi í Fljótum segir að bændur verði að hugsa hlutina upp á nýtt og hvetur til heimavinnslu framleiðnisjóður

og Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins standa fyrir átakinu

boltann til að hvetja til nýsköpunar í sveitum fjórir fjölsóttir fundir hafa verið með bændum á Norðvesturlandi sá síðasti á Hofsósi í dag þar ræddi Guðmundur Guðmundsson

landsliðsþjálfari í handbolta um markmiðasetningu auk þess sem fjallað var um reynslu bænda af vöruþróun Sigríður Ólafsdóttir ráðunautur hjá Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins segist skynja vonleysi meðal sauðfjárbænda vegna

verðfalls á afurðum undanfarin ár já svolítið það er kannski ljótt að segja það en það er bara staðreynd að bændur vita ekki alveg hvað þeir eiga af sér að gera og hvernig þeir eiga að ná endum saman því sé mikilvægara en áður að styðja við vöruþróun vinnslu beint frá býli eða ferðaþjónustu til að bæta fjárhaginn heima fyrir bæta við tekjugrunninn

til að viðhalda byggð í landinu Jóhannes Ríkharðsson sauðfjárbóndi í Fljótum segir

lítið um nýsköpun í sveitum og við erum kannski

stöðnuð í því að vera bara að framleiða aðrar hafa rokið fram úr okkur og það er kannski

langur ferill er frá bónda til neytandans það eru mikil tækifæri fólgin í því að gera eitthvað meira úr okkar vöru og byggja undir atvinnulífið í sveitunum er það kannski eina leiðin við skulum vona að verðskráin fari upp á næstu árum en leið til að koma okkur í gegnum það sem er í gangi núna Jóhannes hvetur bændur til að gera meira sjálfir og breyta hugmyndum sínum í verðmæti við erum að spá í að fara að mjólka kindur og geitur og búa til því það var það sem sauðkindin var fyrst og fremst notuð til í gegnum aldirnar hún var ekki kjötframleiðsludýr hún var fyrst og fremst að framleiða mjólk við þurfum kannski bara að hugsa upp á nýtt elstu bækur Landsbókasafnsins Guðbrandsbiblía og fleiri gersemar eru geymdar í

nema helst í rafrænu formi

kallar eftir opinberri stefnu um aðgang að vísindaefni á afmælisári safnsins tvö hundruð ár eru síðan Landsbókasafn Íslands var stofnað það var lengi í Safnahúsinu við Hverfisgötu en var flutt í Þjóðarbókhlöðuna fyrir meira en tuttugu árum safnið geymir allar bækur sem gefnar hafa verið út á íslensku og í öryggisgeymslu safnsins er geymt það sem er allra verðmætast

öryggisgeymslan er sérstaklega styrkt og raka og hitastigi er stýrt enda eru hér helstu þjóðargersemar Íslendinga elstu prentuðu bækur á landinu handrit og einnig má finna handskrifað handrit Hallgríms Péturssonar að Passíusálmunum og þjóðsagnasafn Jóns Árnasonar ef ég opna hérna á eitt ævintýrið þar sem segir

þetta er bara eitt af mörgum ævintýrum sem byrja á þennan hátt handrit Hallgríms Péturssonar kemur ekki oft fyrir augu almennings en það má finna á vef safnsins þar sem gamli

og nýi tíminn mætast á hverju ári eru teknar hundruðir þúsunda mynda af handritum tímaritum við erum með til dæmis vefinn tímarit punktur is það er allt sem sagt í stafrænni endurgerð bækur punktur is Íslandskort og fleira og fleira og við erum svona smám saman að færa allt efnið okkar yfir á stafrænt form víða í Evrópu og Bandaríkjunum hafa söfn aðgang á netinu að vísindaefni en Íslendingar hafa setið eftir

vill breyta þessu við viljum setja meiri kraft í það allt rannsóknarefni íslenskt sem er unnið fyrir opinbert fé að það sé aðgengilegt öllum landsmönnum

öllum heiminum þess vegna í opnum aðgangi hún kallar eftir stefnu frá stjórnvöldum um opinn aðgang ja sko okkur vantar Íslands um opinn aðgang og við höfum verið að kalla eftir því við menntamálaráðuneytið

á von á því að það verði unnið á á næstu árum þá að veðri léttskýjað verður sunnan og

á morgun á Norður og Austurlandi getur rignt lítillega framan af degi en þar léttir til seinni partinn það kólnar í veðri og er hætt við næturfrosti í innsveitum aðra nótt Theodór veðurfræðingur segir okkur nánar frá því að loknum íþróttum einar hvað

tuttugu og þrír karlar og sjö konur hafa látist á árinu vegna ofneyslu lyfja sá yngsti átján ára en sá elsti sextíu og fimm ára hjá flestum fundust þrjú eða fleiri efni í líkamanum stjórnarformaður Icelandair segir að breytingum á sölu og markaðsmálum félagsins hafi ekki verið fylgt nógu vel eftir þær séu þó vel hugsaðar og eigi eftir að skila skila sér

breytingar á

stríðandi fylkingar í Jemen hafa líklega allar framið stríðsglæpi samkvæmt nýrri skýrslu Sameinuðu þjóðanna mannfall meðal almennra borgara er mjög mikið og fátt bendir til þess að reynt sé að draga úr því skýstrókarnir sem gengu yfir

á föstudaginn gætu hafa verið af stærð tvö þetta er álit veðurfræðinga sem mátu umfang og stærð í fyrsta sinn í Íslandssögunni í dag Guðbrandsbiblía handskrifaður texti Passíusálma Hallgríms Péturssonar og þjóðsagnasafn Jóns Árnasonar eru meðal þeirra gersema sem varðveittar eru í

Landsbókasafnsins þessum fréttatíma er lokið